An ndichi jan nanexu kuu jonnai, menii ndichi nduu jan nanduxu te atii kandi va'a nduxuu en yuu oko o'on, iin yuu oko oni inyuu udiko uxi yumi chinkai yedo o'on yii oko o'on chinkai yunei oko komi oko ka'a ndichi jan nan nduxuu pero meni ndichi nduu kui.